Especii pa cozina: entri las especii de cozina que mos sirvin pa dal sabol al rustril ain munchas d’ellas que se gastan ena cozina, las más corrientis comu puen sel: pimenta u pimenta negra, canela, cúrcuma, jengibri, cominu, cravu d’olol, anís estrellau, cardamomu, pimentón, oréganu, tomillu, laurel, laurel frescu p’assaúra, romeru, nues moscá, azahrán, mostaça, aju en polvu, cilantru i guindilla.